Ngori nange oyo mam-mam kiyau, mam-mam kiyau gena ngone gahi ene gena ngone foli mentega coma foli tarigu sedaba gula coma fanili, rai ngone sojapu ena sorai rasi ngone gahi uku toma ria la ngone so yuka ena, ena yuka rai gena ngona capu se unti rasi ngone lulu ena rasi ngone so gure mentega rai ge ngone oyo.